Mɔne ɣele káa a fólo lɛ́lɛɛ maa mɛni ma. <hesitation> ŋá- ŋa nyîi ŋa ŋá ɓɔ mɛni maa ŋuŋ ɓa ŋà ɣele-ɓɔ̂i káa lii a nɛ̃ɛ kpɔ́ a dàmaa kpɛ́ni fêi kùkɔlɔŋ a gɛɛ núui damaa ɣele da nyîi dífa pɔri dí ŋànaa ɓɔ kɛ́ɛ ŋa ŋanaa ɓɔ a ŋa- ŋa gwaa ṕonoɔɔi kaa lii a nɛ̃ɛ ŋa Ɣâla seɣe fè fúlu láa mɛni ma kaa ǹyeei ŋa, kpɛ́ni fêi ŋa gɔlɔŋ a kɛɛ Ɣâla ɓe fúlu-laa tɛ́ɛ ɓɔ̀ naa a kɛɛ ŋa tii lɛ̂lɛɛ kɛ̀ la. Kɛ́-ní ŋànaa mu sia tí zɛŋ a lii-nɛ̃ɛ nyaa ɓa ŋa li ŋa ya kula ŋȧ li ŋa-waa. ŋànaa waa tí gɛ-ní ŋá pa polu ŋa pai maa ɣilii naa. ŋá maa ɣili zɛŋ ŋa gɛi nya ɓa ŋa pai ɣíli ŋa sia kpɛ́ɛ ŋa lii naa lé tii ɓe ŋa lii gɛi. Nyaŋ yɛɛ berei ŋa mò la ŋa kɛ li tâi da kɔlɔ pɛrɛ mu ŋa maa ɣilii ŋa naa pîlaŋ berei ma. E ní nyɛɛ berei naa a kɛ a góya laa, fɛ̃ɛ ŋa pili kelèŋ su. ŋá li ŋa kèleŋ gbila keleŋ è nyii nyɛ a li a ǹyaa kɔlɔ pɛrɛ la, ŋa pîlaŋ tí naa ŋa ɓɔ̂i-ŋai kaa tí a kɛ́ a lii nɛ̃ɛ. Berei kpîŋ kwa kú laa tí nua dîa. ŋa láa tí dia da polu fe kpɔ́ a kɔlɔ saa ma nyiti-ŋai kelee a lii-nɛ̃ɛ. Gɛ-ní kwa li kwa kɔlɔ lɛ tí, mɛni a kɛ́ a lɛ̂lɛɛ maa mɛni nya ɓa kwa li tâi da kú láa mii. Kwa li laa mii kɛɛ su, kwa pa mii sɛŋ nya, kwa kɛ̀ mii tí, kúkɛ zɛpɛ pu, kúkɛ ɣɛlɛ, kukɛ zɛleŋ kpɛ a kú gíe-ní nyi- nyíti kelee kpîŋ káa a lii-nɛ̃ɛ, kúkɛ zɛleŋ kpɛ a kúgie-ní. Gɛ-ní kwa kula naa zɛŋ a kɛ̀ nya ɓa kwa kɛ́ kúkpulu ma kú ŋɔnɔ li polu kɔlɔ pɛrɛ la kɔlɔ maa kɔri. Gɛ-ní kwa li kwa ɓɔ̂i-ŋai see tɛ-tɛ̂i kwa dí see díkpulo ma a tɛɛ-ŋai dí ɣɛli maa pu- pu dí ɣɛli ma. Kwa kɛ́ kɔlɔi lɛ tí, kúkɛ sia dísama ma kúkɛ káa a kɛ̀ da kɔlɔi tí pɔyɛ a nɛ̀lɛɛ. Gɛ-ní da kɛ́ kɔlɔi pɔyɛ a nɛ̀lɛɛ, kwa kpɛɛ tí kɔlɔi pɔ̃yɛ maa tí, kwa kula naa <hesitation> fólo maa láa kɛ́ ní kú li kù pɛrɛ-ŋai la. Kpáa maŋ kwa li kúkɛ pɛ́lɛ kaa kɛ́. Kwa pɔri pɛlɛ kaa kɛ́ a tɛɛ-ŋai. Kùkɛ nao-láa liŋ-kpɛ a kù gîe-ní. Kwa kula tí naa gɛ-ní ɣele-wuli, tâi támaa kwa li ɣele-wuli mii sɛŋ mii. Kwa li ɣele-wuli miiŋ sɛŋ tí su, nyaŋ a kɛ a lii-nɛ̃ɛ mɛni. M̀ɛnii nɛ̀lɛɛ ma nya ɓa púlu a kɛ́ nuu kɛi, lii fa nɛ̃ɛ a kɛ́ nɔ́ a lii-ŋwana. Kɛ́ɛ í- ɓa pa nɔ́ í mii sɛŋ mii ípela ílii a kɛ́ a nɛ̃ɛ. Nyaŋ kwa naa kpɛ́ɛ kù laa mii a kɛ́ a lii-nɛ̃ɛ. Kwa lɛɛ sɛɣɛ kùkɛ zɛpɛ pu, kukɛ zɛpɛ lɛ̂lɛ-lɛlɛɛ ŋai pu. Ɣele-wulii ŋɔŋ ma zɛpɛ. Kwa kɛ bui tí a nɛ nyîi a na pa kuŋɛ́i gɛ-ní kwa na kɛ̀ tí a kɛ́ɛ ku láa a kɛɛ ku nyîi ku ŋɔnɔ ɣele-ɓɔɔ kpeli maa gbeŋ. Mɛni-ŋai kaa ti kwa kɛ́ nyii a lii-nɛ̃ɛ kpɛ́ni fêi kwa ku gîe-ní káa tí a kɛ́ a lii-nɛ̃ɛi mɛni é ní ya tɔnɔ ya kɛ kwa ínuu da fe íkɔlɔ-ma a kɛ́ a lii-tóo pere fa kɛ́ a nɛ̂lɛɛ. Kɛ́ɛ bɛyaa kpa kɛ́ kpɔŋ sama ɣele kélee ya kɛ́ nɔ́ wɛli e kɛ́ kpɔŋ sama nyaŋ ílii a kɛ nɔ́ a nɛ̃ɛ a kɛ́ɛ e kɛ́ kpɔŋ sama ma nyaŋ berei ɓe maa nɛ̃ɛ kùkɛ tua-la a tɛɛ-ŋai. A kù gîe-ní.